صحابي ممكن يصفوني للناس التانيين هيقولو أن هي هادية أن هي مش بتتكلم كتير مع الناس أنها بتحاول على قد ماقدر أنها دايما لو حد طلب منها مساعدة أن هي تساعده